Aɓnɗye mi be zhi mi snu ɓyiyanke fe yna, aɓe yi lo nɗye mi ɓe mi snu ɓa ko mi da ɓa yna, a bwabwe eɓe zhi wo yi lo a zhi bwabwe zhi e ebmyi lo wyango sa yi, agna ɗye a snu ɓyi, a snu mama, he ga lo he ga he ga a gna he mama gn. i heɗye he yi mi ʻɓyi ke he yi mama yi ɓeɗye hna ɓe ɗye hna ɓe ɗye sa mi za wo mu m yna, domin ɓeɗye ma zhi ga ɓa mwa yna mi ga ɗye ɗye ɓeɗye yi eɓe é nyize ɓe eɗye zaza ga chni zeze yna, sari hna miɗye ma ɓe lo snu eɓyi kuma ma mwa, mi ga ze mama du, aɓend; dye ɓa hna ebwa dodo zhi wo yi lo aga bwa eɗye tsongo jni, wyango ga epya wna, a gi a ko ńyi tsongo ɗye hna yi, a ga gna ɗye wyango a epya wna a gi a da gbo gbo wo ya wo, a ko ńyi hna lo a gna wyango a epya wna agi ada gbo gbo wo ya wo, to dodo ga zhi wo de yi o A gna ɗye a tsni tsni, tsongo ga jni, a tsitsi a dodo tsongo ga jni he ga ɓu dna ba do ha ga ɓu dna ke eza ga zhi wo ɓa chni he, he ga gna ha gbmigni ha ha ha ɓu hna no za knari ga kni ku wo gna ɗye kawulu 'wye gbegbe nuwna pynanto, he ga da lo ezni hna eza, azanɗye ɓa ga chni he hna ɓa ga chni zni ba bu 'tsi ɓa chni he ge, sadodo a ga la he ɗye dna bado, sadodo yi tsongo ga jni se ga fi he se ɓwari o a ga egba ta zhi aɓyiyanke a gba ta zhi, se ga gba ta zhi lo aga gna ɗye a snu e pe-peripe, he ga wo a gna ɗye p-peripe pa lala ha nuwna tu na a kna kpe wo, to a ga da lo hna lo ge, ɓeɗye hna ɓeɗye sa a ga da lo yna, a ga snu beɗye hna beɗye sa mi za wo mu m yna, ɓena e yi eɓe gbmada nyi gi mi ɗye ma kpe ebwabwa, ko mi lo tuna de eɓe koko ma ɓe snu yna, beɗye ga sa mi ga za ɓeɗye hna mu m ge mi tuna ge ɗywi ge mi Mi kpe wo 'ye yna, e yi ge midye zhi ba ka ebyi ma du, mi ka mi abyi wu, ndye mi abyi ga kpe ye m, mi wu ba shnandye a be zhi asnu koko 'fe yna hni, bendye mi zhi mi snu yna hni, ebwa mi zhi mi bwa yna hni, mi ga wu mi abyi du, mi gna mi zhi mi bwa ebwe kaza nyi, nga ebwa ko ma makakeda, aza ba ka sesekpe mi yna, edye ba kpe be hna ye m, mi ga ka ba wu mi gna ebwa zhi wo yio a bwa nyi, a ga 'gba ta, a gna dye ha 'gba ta zhi, ke a da bedye hna, pe-pe-peri pe dye hna a ga da, a ga zhi ba zo da, badye a zhi ba kpma 'gbe ya lo hna, hedye a kpma 'gbe ya e he hna, he ga he ga 'gba hna laya, he ga gba wori hna gbiya, a ga gna a 'gba wori hna gbiya, a ga bwa snu lo, egba dye hna wo gbmiya wo gbmiya, egba zhi ba knaya yna baba, a ga he gbmiya, zhi ha ke shi knari, a ga he wna shi e tandasni hna lo, a ko 'nyi kpe he a gna dye, kon-kon-kon mi kpma 'de ko e sugo mi sni dezni ke mi sni kolo, a ga da lo hna ke a he tugo mwaya, a zhi ba mwa ya a ga gna dye eee, kwan-kwan-kwan, he tu 'yna bye na e mi pyankpa na? Mi pe jnungba 'na. He zhi ba jnungba dye zo 'na pe, ha gi mi dodo na, mi gna mi agi he ynayna m, a ga gna to he zhi ba zo 'na pe, he zhi ha duba fniya chachachacha, ke ha dna mi lo kundu ke ha enyi nuwna ke mi lo kerere, a ga da lo zhni hna, edye wo dageyi a da lo he ga wo ebu fniya ha eko dna wo lo tum, ke ha ha e knaknana ku wo wo ga myiya chi, so abwa ba hna bye, ba yi ebwa ndye mi za ba mu m yna n, bena ndye mi ga da mu edye da mi gbma, shnadye mi be zhi mi bwa yna. Sadodo yio dye ma, hari ga wo he shna dye he snu ba da ze byiyake he de 'bwa dye hna bwa nyi, ama he ga bedye hna wna fi lo bmya, edye sadodo yi he dye he byi 'wye shi e wo he wo lo ebmyi wo lo bwa bwe lo m, ko e wo wo wo gbmi 'bmyi feri hna m, he ga dye wo 'wye shi wo la mashna, he chni be he snu epma de abe koko hedye ha be snu yna wo ke kpe ye m hna, he chnibe he snu epma de esa hna yi He wu wo ge, ko he wna wo shi he da bedye hna, he ga dye ga da wo gbma, bedye sa mi lo tuna de ko mi lo kpe abedye hna n, domin na ge mi ka azado wu du dye ebwa dye ya be zhi bwa byiyanke 'fe yna hni, ko bendye mi be zhi mi snu abyiyanke 'fe yna hni.